Azwakɔ ba zɔrɔ nyi mɛ ka kɔ ba kukucɔ dumɛ nɛ nkɔ ava kɔ ɔso nyɛ ko aga dzi dzi du bɛ ritre kɔ ɔna yaka wa ava kɔ ɔ duzɔrɔ nyi nyɛ ava kɔ aga dzi dzi bɛ ritre kɔ ɔbɛ bɛ ta kɔ o nganɛnɛ ka du bɛ nɛ ba adu dɛ mu ba kisi bɛ zɔrɔ nga nɛ dɛbɔ mu ama cva kɔ ɔdu kukucɔ kedu nyɛ na nka ava kɔ aqa dzi dzi dubɛ wɔ taba yaka ma wɔ tɔ yi duba nbɛ lɛ ya iba nɛ aza zwa muna so imɛ duso kɔ ba zɔrɔ nyi mɛ ka kutu nkɔ awa na na nkɔ zɔrɔ nyi mɛ kɔ izɔrɔ nyi nyɛ adɔ aga lo kukpo wa tara gada kasi atana la wa lwɔ du zɔrɔ nyɛ nyɛ wɔ iwɔ zan so kɔ ba ma wɔ ma nkɔ duzɔrɔ nyi nyɛ wɔ ɔnza daka dzi dɔɔ ma ɔnkɔ ɔzɔrɔ nyi nyɛ ɔnza yɔ na yɛ ma Nkɔ ɔdu zɔrɔ nyimɛ ɔnza bɛ ma aqa mɛ myi ma ɔkɔ ɔzɔrɔ nyi mɛ wɔnza so kɔ aqalo nwi bli abɛ swo an ma nkɔ aqa bli du bɛ ritre mɛ wɔnbɛ kɔ bɛ tso yɛ wa nkɔ zɔrɔ nyi mɛ ko nyɛ wo bɛ ka bɛ zɔrɔ ibli wɔ bɛ kɔ danso bɛ nkpi mɛ kɔ bɛ yakan wa mɛ izɔrɔ nyi nyɛ adu aga lo kukpo wa lu akama ra kɔ lazɔrɔ ayi blilana izɔrɔn yi yɛ latafi drɔ kɔ izɔrɔ nyi nyɛ wi inɔdɔ aqa kukpo wanka taraqa da kasi adu mɛrɛ la na domi nkɔ ɔzɔrɔ nyi yɛ adu aqa lo wank ko aqa lo dzi dzi adu ba wɔ nde kpi ka bɛ da ma nujɛ osi munyi kɔ adɔ zɔrɔ nyilanɛ ka jɛ dza kɔ lumi nɔ ka dza ka ka ma bɛ lukpɛ rubɔ nɛ kobɛ kpo kucɔ mɛ ɔsɔ wɔ za ka zɔrɔ nuila na anzɔrɔ da bɔ anza zɔrɔ dama so azwa kɔ lazɔrɔ nyi blila kucɔ kɔ nyɛ zɔrɔ nyi w nɛ anyiya bɛ ka bɛ ma itsi kɔ ka ma tsa bɔ nda ka lokɛ